القدره على كتم النفس تحت الما تعتمد على عدة عوامل كيما اللياقه البدنيه، زادا القدره على التحكم في التنفس <hesitation> عموما الأشخاص ليكونو مدربين يقدرو يبقاو تحت الما لفترا أطول ت-تقدر توصل حتى ثلاثين ثانيا، أما هذا يتبدل من شخص للآخر مع تدريب المنتظم و على أساليب التنفس في الهدوء، يقدر الشخص يزيد القدرا نتاعو باه يبقى في الما لمدا أطول.